Ny tombotsoa avy amin'ny hañi manta da mbö ao avao ny vitaminy miaro sira mineraly jiaby. Ny voka-dratsy ndraiky da mety hinday mikraoba, da mety hitondra kankaña koa. Da vitsy vitsy avao raha mety hani-manta aza tsy raha jiaby io da hañy manta.